أكيد أنا دايما أحب <hesitation> إنه أسمع أنواع كثيرة ومختلفة من الموسيقى، لإنه أوجات <hesitation> يكون الإنسان محتاج يسمع موسيقى صاخبة، بيكون عنده مناسبة، بيكون عنده ظيوف وناس ويبغى يستمتع بالأوجات، أوجات بيكون متظايق وحزين أو عليه ظغط نفسي يبغى يسمع شي هادئ، أوجات <hesitation> بيكون <hesitation> يبغى يسمع أشياء كلاسيكية وطرب، فما أحب <hesitation> أتجيد بنوع واحد من الموسيقى.